بصراحة الكل تتمنى اكون عدها كل القوة الخارقة مثل الذكاء الخارق والطيران والاختفاء والسرعة القويي ويفهم كل الناس ويقرا اش افكرون ويتمنى اصيغ عندو عضلات وجسم كلش قوي واطيق اشيل اوزان كبيرة بس انا من ناحيتي اتمنى اكون عندي قوة خارقة واقرا عقولهم واعغف اش عيفكرون والشغلات الي يحبوها احاول اعملها والشغلات الي يكرهوها ابتعد عنها واتمنى يكون عندي مارد سحري يحققلي كل الي اغيدو بصراحة انا احب كل الشغلات الخارقة احس شي مميز اكون الشخص بيها ومعرف بقت اكيد الاختفاء طابع ما ويحد ولا اثنين يغيدون مساعدة الكل بهذا العالم العيش انو اغيد مساعدة وما تعغف منو الصح ومن الغلط فافضل الاختفاء اشوف يعني كل ويحد اش اغيد بل الضبط حتى اطيق اساعدو بل الشي الي اطيق علينو والشخص الي ما يحتاج مساعدة غاح ابين انو ما يحتاج مساعدة وبي.